<noise> De fomba fa-famagnagna vary eh, sakafo, amin'ny micro-onde matetiky refa misy mina <hesitation> fitoagna zay apetagny akeo dia enao amin'izay mahay fehim'potôana ilay <hesitation> <noise> tiagnao hamagnagna an'azy, dia iny amin'izay atao amin'io fotoagna io de afaka zao, afaka zao minitra ,na afaka zao minitry na segondra izy mafana, de igny amin'izay koa miankina amin'ilay degreo, degré safidinao beka ampafana azy malakilaky kokoa.